Mbon nruu suuwéne, nruu féérine nii gnotu ghune ifine nruu wii nini: gwaanack, idithi iwaanéye: mu la di gwaane fuuru, gwaane thiindati, gwaane bhiine, gwaane nnhogh, gwaane fuukolu. Yuna miine nkottu nangha asuua.